یونانُک ثقافتی ورثہٕ ہیکو بڑس پیمانس پیٹھ قدیم یونٲنی تصور، بازنطینی عظمت تہٕ یورپی جدیدیت کین عناصرن ہنٛز مہارت سان تشکیل دینس پیٹھ مبنی بیان کرتھ یم جدید ہیلینزمک اکھ عالمگیر روح چِھ بناوان۔